Beddu du'aji ta a accha tefugo a heban kugaal je a yidi no nebiri pat. A seyan a velvitan to a hebi kugal mai.